ني بدي نزور نيوزلندا، لإنها معروفة بكل بالطبيعة معروفة بالطبيعة الخلابة والمناطق الطبيعية الجميلة ونحسها مكان مثالي للاسترخاء و الاستجمام والاستمتاع بالمناظر.